بصراحا نتصور نكون نحلا تجربا باهيا برشا, النحل عندهم نظام خدما متعاون ومنظم, وكل نحلا عندها دورها في الخليا, يعجبني كيفاش يمشيوا من بقعا ل بقعا, ومن وردا لورددا يلمدوا في هيك الرحيق, مش مبعد يرجعوا للخليا ويصنعوا بيها عسل, اللي هوا حاجا تنفع برشا الناس, تجربا حلوا برشا, إنه كل حركا تعملها تخدم بيها الخليا متاعك.